<noise> daa ki sam ku kɨbar? <noise> Ang daa ki sam, bii ku di dam an, or ku di dam an sam yi kɨbar ni mop pe shini shini, ku kume ni, kat an kaa sam, dang mee, dang gurum mop ki dak kom, dang mop kaa or poo, mop kaa or poo, mop kaa or poo? E ba sam di ya yit na muw, ba sam di ya yit na, dang <hesitation> an kaa samse ki dikin lu, ɓe dang mop di cin jakam ni ɓalbal, mop di or deke tu ɓe ba sam di ya yit na muw. Ku vel ni kat an sam dang mee mop poo tam, toh tam de ni ba di iya dom taki di sam muw, baa di dom ta ki di sam muw, kat mop kaa tam ɓe sam ba di ya yit na muw, ba sam di ya yit na sai mop nok tam dee ni dang, dang sam man ki ya yit na. Ku kuni, kat na ki sam dang iri me yiyir ku di ter or ku kɨbar, ku mop di pet ni a yiyi, kat te yiyi, dang na ki sam dee ni, Dang a kel deke mɨ yiyir dee ni, too be sai a miyi, sam baa di ya sake <noise> an di muw, sai na put a char yer dee ni le baa dpmin yee dee ni ba di dom, dang a kel deke ni, ko yi a mee pe jong jong, ba ni kus ku an muw, dang na kel deke yer dee ni, ɓe sai a put kɨbar taa put a chen yer dee ni don kat dang yer dee ni di or, ɓe sam ba di ya yit na. Ku fer ni dang an sam dang ass mop, mop di guf pe ku naar kɨbar, ku wul kɨbar dang aas mop kaa guf pee, khi kelass ku se di haw haw haw, dee dɨ or tse, di guf pe, di guf pe, di guf pe, di guf pe, di ki se, toh sam ba di ya yit muw. sam ba di kyam ya ya yit na, a ter a tong a tsee, kat sam, ass <hesitation> dee ni mop dang mop teer po guf pe ni, amma kat dang ass nimop dok, pe sa dok kelek, ɓe sam di iya sa mang yit na, amma kat dang ass ni mop dok ya guf pe dee ni, ɓe ba sam di iya ya yit na muw. Ku dɨ bii ni di, di ki kiken ni shine, a bii ku kaa ku di mu yem ɗikin ku di vur lek lek lek lek dee mop, ku di mop yem dikin <hesitation> dikin mee ter ku mop tse. ba de di mu ter mu sam ɗikin mee teer ku del mop tse, ba de di teer mu sam, di mu kel deke Nadeng mop dɨ mu pet ni a bindiga, di mu kel deke <hesitation> nadeng mop di wal, ɗi ka kel mop, dee pet min se, dee pet min se, ɓe di mu kel dɨ wal, mop prep se, mop prep se, mop prep se, toh ɗikin teer ku dee dee ni mop ɗi mu teer ko sam se ba ɗi ya yit ka muw. P ka kel deke <hesitation> nadeng, or se paw, deke nadeng or dɨ se, toh ɓe ka kel sam ma, ku tɨ ka sam di ma, sam dɨ kyam ya yit muw. Ba sam dɨ ya yit ka, a bii dee ni mop iya ndam mun sam ku kɨbar, pee kat dang ko ka ki sam, ka tong har bit sa ɗi mang, ba ka kel mee mbii sai dai kat gizing nan ka be ka iya put gis gizingmak ka, wa ka ba amma kat dang ba a mee gizing muw, ɓe ka ki ka sam mak ka bit mang. Amma jep mbi ku a tang mop kume kume, kume kume, kume dee ni mop, dang mbi dee ni mop di ki toh ba sam dɨ, ba sam di ya yit ka muw Sam di cii tra ya yit ka sam sam sam <noise> har bit di sa mang, toh kat dang mee mbi ku di iya ndam sam di nga ma, kɨbar di ma, kat dang mee mbi ku ji ku ni wat potukum ka, dang di ka ki ka shuwaan mbi dee ni, di ka shwan mbi dee ni, ka te mbi dee ni, di ka shwan ka den se, ka shwan ka den se, mee mbi ɗe ni, mee mbi ku ni riga wat potukum ka. dan dika shwan mbi dee ni mop, toh di iya ndam ka sam kɨbar, ɗi ka sa ka sam se ɓe ɗi ka shwan a mbi dee ni mop, toh a mbi dee ni mop di ndam sam an yi kɨbar, amma kat dang ba mee mbi ni wat potukum ka, kat dang ni ka ji ka mee dak mak, ni ka ki sam be ka kat sam di ya yit ka, amma kat dang yi ngu kat mee ku ji wul a mee <hesitation> a kɨ naar ku ku mee ngu dang ɗi ka shwan mbi dee ni toh be ɗi nadam sam nga kɨbar, ɗi ndam sam nga kɨbar. A ni a jep mbi ku ɗi ndam sam an yi kɨbar, plang des.